Tumonan nwi nabal eddi gam nwi onan nwi naggit gam na imedutnum botaran be'am. E'o be'atam mikosan be'ara, be'a katang kuzel. And then opebo imedutnum nim botan be'am to bilati nwi naggit.